Ngua̱ sá ku̱ni chu̱ xi chu̱ nandá tsúra̱ mi̱e̱ nkjín jku̱ya chu̱ sájujín xi nandájannée̱, kua̱ tjín sa ku̱ni xii, xi tsíñá xi ti̱ xi kua̱ nkjín jku̱ya sá ku̱ni xi ti̱ba̱ne̱ ku̱ a̱ tjín a̱ tjín jeánne̱, a̱ tjín a̱ tjín jeán sá ku̱ni xi ti̱ba̱ne̱ kua̱, ngua̱ sá ku̱ni xi tsíñabáne̱ kua̱, kúsín kúsín béndáñanee̱ kua̱, ngua̱ batsjenginda míee̱ nandájannée̱ kua̱j, kua̱ ku̱e̱ji̱o̱ne̱, ku̱e̱ji̱o̱ne̱ ikee kue se̱ndéne̱. Kúsin sendáne̱ titjún sesún, sesún sá ku̱ni xi tsíñabáne̱ ku̱a̱kíxia̱ chju̱ti̱ ku̱a̱kíxia̱ kua̱ xixtejín, xixtejín nda chjúti̱a̱ xixtejín, xinchajín sá matíe xinchajín, ménú xka̱ xi sasíénna mínchajianné kua̱, kua̱ sá ku̱ni sá ku̱ni xi kamaróa̱ sejin tuntsjú sejin, makíxia̱ tunsjú makíxia̱ a̱xu̱ makíxia̱ ngua̱ ku̱a̱sin senda sá ku̱nia xi tsíñabane̱, kua̱ nkjín, kjín jku̱ya chu̱ sáju sá ku̱ni xi nandájanée̱ tjín sa ku̱ni xi, xi delfín, ku̱ ni xi foca̱ ku̱ ni ngátsi nkjín jku̱ya chu̱ sáju, ngua̱ Ngua̱ i̱bi̱jín sáju tu̱a sáju xi íkje̱e kjándiene̱ sá ku̱ni xi ñánúu̱ ñu nándájanée̱, sá ku̱ni xi tiña ngua̱ tu̱ kuisa xi indi tíi̱ xku̱a̱ba̱ sájune̱, ndáa̱ xi taxínne̱ nkjín chu̱ sajune̱ ngua̱, ngua̱ ni̱a tibane̱ kúsin sés, kua̱ ma tu̱ nítsjúnia ne̱esákuine̱ sa ku̱ ni ni̱tsjújián xíníé xi ti̱ba̱ne̱ ku̱ sá majín ndá xíjña̱ra̱ béndáané te̱ ma sendá nda chjúti̱a̱ne̱. Ike titjún ni̱kíxia chjúti̱ba̱ne̱ tsjání ku̱a̱néjuan chjútiba̱ne̱ ni̱kíxia ku̱ na̱a̱ ku̱ chju̱t ku̱ tuntsjúa̱ ku̱ axu̱a̱ ku̱ne̱ a̱kjúán ni̱xuyaa ndáchjúti̱ba̱ne̱ ku̱a̱kaá aseite̱ a̱kjúán ike ku̱i̱chayaá sá ku̱ni xi tiba̱ne̱ cha̱jndíjián kjúajian déjún kjájian kjúájian náxa̱kjúajián kua̱ ku̱a̱sín sendá sá ku̱ni xi ti̱ba̱ne̱, a̱ta nkjín jku̱ya̱ ti̱ ikee nkjín jku̱ya ti̱ba̱ ni̱ísákuine̱ ku̱a̱sín sendá sá ku̱ni xi ti̱ba̱ ma tu̱ tsjú chinieá ku̱ ma xi ndachjútiane̱, kua̱ te̱ tsíñabáne̱ ma xi tjín ku̱ni xi tu̱ tsjú sá ku̱ni xi nde nchasateñáne̱ a̱ndé tu̱ tsjú, ndé tu̱ tsjú ikie nchasateñá tjián na̱xa̱ tjian kua̱ a̱ndé kje̱esin a̱ndé kje̱ésin nchásateñá xi kuine̱.